हमारा देश में मकान अगर किराया सा लेना है, तो एक अजार को स्टाम लाओ, कब सब लिखा पड़ी करो, दो मेना को एडवान्स किरायो रखी ले। आप जब भी जाओ गए ये दो मेना किराया, आपका हर मेना किरायो देनो, जो भी होगा, घरमा तूटव, फूटव चीज़ सब लिखा ले। कोई आपका बदलानना पड़ागा, असो नहीं कि हम बदलागा, <hesitation> कोई नहीं नहीं, तूम रहा है ना घरमा, हमने तूमको घर खाली बनाये नहीं दियो है। काम अगर नल तूटव, टूप लाइट साथ होई, ये सब आपकी जवाबतारी होगा, हम सब लिखी रहा हैं। कि ताकि बाद में कैवी चीज की माता फ़ोड़ी नहीं होई बाई, तो बाद में कहें, तुमने यूट्व करें नहीं, वो तली खारें नहीं कहें दे, काली हम सब लिखी रहा हैं, पहले सेक्रेट होई जाओगा।